<hesitation> so telefoŋ an jaɓaayi huɓɓude tan, mi roondoto ɗun mi naɓa oo to moƴƴintinooɓe. <hesitation> kañun en anndi hono moƴƴinirtee, min e hoore an kaa mi anndaa. Sabi ko ɓuri heewde fuu a tawan butoŋ kubboowo o woni ko jaɓaayi walla batiir oo woni ko sarsata. Kamɓe nii woni anndanɓe ɗun kaa.